Noq kõgõ lihtsamb om iks tsukruga. Aq kunagi ma pruuvsõ ollaq umbõlõ tervüslik ja sis ma tei niimuudu, et ma tei makõmbas asju datlidegaq.